الا بغيتي توصل نتيجة كبيرة فواحد الوقت اللي هو قصير و تكون عندك واحد اللياقة بدنية قوية وتوصل لوزن المثالي اللي بغيتي فضروري خصك تزيد فمستوى ديال التمارين اللي كديرديما و اللي غيخليك انك تحفز هو تشوف المسافة القريبة اللي غتكون بينك و بين الهدف ديالك الا كترتي من التمارين مغاديش تحتاج بزاف ديال الوقت